ניין ס'איז נישט מעגליך צו אנקומען א גאנ- האבן גאנצע רואיגקייט און די געזעלשפט. שטענדיג וועט זיין אפאר אביסל רייבערייען.